Ny zavatra ataoko handaniko ny fotoanako dia satria efa misy ny rano sy sakafo ampy ahy eny ah, de aleoko mamaky boky na mihaino hira ary mitazatazana ny manodidina rehetra eny amin'ny tontolon' ny zana-bolana.